Tembiporu ikavigueva, oparavɨkɨ reta guinoi yave antena, jare jayave jae reta oendukata yandeve, ërëi aikuakavia, mbaetɨ kïraï kua iyapoa reta oñono je